Detik-detik itu yang membuatkan saya sangat gembira adalah di mana saya melahirkan anak saya yang pertama dan mungkin itu adalah anak saya yang terakhir. Itulah pengalaman yang sangat istimewa untuk saya.

Ada dua jenis penghijrahan yang terdapat di negara saya, Malaysia, iaitu domestik dan antarabangsa. Domestik adalah antara semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah, manakala antarabangsa adalah antara Malaysia dan di luar negara seperti Australia, Hong Kong dan sebagainya.

Antara cerita terkenal dalam budaya saya yang saya sukai adalah dari masyarakat Melanau. Masyarakat Melanau sinonim dengan sejarah jerunai, <hesitation> terutama di Kampung Tellian, Mukah, kerana ia melibatkan kisah rakyat, adat dan kepercayaan kaum tersebut.

Sekecil modal seratus ringgit sudah cukup untuk memulakan perniagaan kecil. Contohnya, tepung, garam, ikan bilis, minyak. Itu pun sudah memadai untuk mencuba membuat perniagaan kecil-kecilan.

Telefon bimbit saya akan mempunyai penerimaan atau perkhidmatan yang buruk apabila saya berada di dalam lif, di tengah laut, di dalam hutan dan di atas gunung.

Tiada peristiwa sejarah yang telah saya pelajari, tetapi kenangan manis sewaktu di sekolah adalah apabila saya menjadi atlet olahraga untuk sekolah, empat kali seratus meter, dua ratus meter, empat ratus meter.

Saya mempelajari bahasa yang saya pertuturkan di sekolah dan sepanjang pertemuan dengan orang di sekeliling saya.

Menyambut hari jadi saya bagi saya adalah tidak berapa penting, kerana sekarang saya telah mempunyai anak. Jadi, bagi saya yang penting adalah anak saya.

Oleh kerana di negara saya hanya mempunyai hujan dan panas, jadi hutan di negeri kami juga kebanyakannya adalah hutan tropika. Jadi hanya ada dua, hujan dan panas.

Saya sebenarnya lebih suka berada di dalam rumah, kerana walaupun berada di rumah, saya akan memasak, saya akan menonton TV, ya, bermain dengan anak.

Saya tidak berapa pandai bermain sebarang muzik, tetapi saya mungkin pandai menyanyi. Walaupun tidak secara profesional ataupun tidak mengikuti mana-mana kelas nyanyian.

Sukan yang saya rasa menyeronokkan untuk ditonton adalah perlumbaan kereta. Ya, ia memberikan rasa- rasa seronok dan rasa hendak menang.

Setiap pekerjaan, setiap pengajian, atau hobi, ia memang mempunyai satu tekanan, tetapi tekanan itu saya dapat selesaikan. Maksudnya, saya dapat hadapi secara betul.

Saya akan bertanya soalan tentang sesuatu penyakit dengan doktor yang mempunyai kepakaran dalam penyakit tersebut, contohnya, anemia, darah tinggi ataupun sakit gigi.

Telefon pertama saya adalah berjenama Sagem dari Amerika Syarikat. Ya, sangat gembira kerana itu pertama kali saya mendapatkan telefon bimbit.

Keadaan iklim di tempat saya tinggal adalah hujan dan panas. Kami tiada salji atau pun musim bunga dan, ya, kami mungkin akan ada musim kemarau. <noise>